Fanazavaña tsotsotra aminy fomba handehañy sambo a- ambony raño koa zañy. Ny sambo ndraiky da mampiasa elisy mba hañosika fandehaña mba andeha añaloha avao zañy fa tsy hihemotsy sambo. Da misy motera avao koa ao añatiñy sambo iñy mampiodiñy elisy iñy.